A vu mandar kavu <hesitation> km di uta gai te rau nasi boro a ma i kabuni gai te ra kenda mi boro gei te me tsitsiri, gei te kuk a gai te ngou. ngou vato gito mo ra sikati gei te kuk a gei te ra peuk na galas, gei ra galas nge tsoka bu ia, gei na murangi gai te me simuk, gei simuk simuk ra ate vovo. adi kuk na gai mi langai di kuk na gai. ngou vato. ok gei saun gei te ra tsang mande sim sikulu mapua terir. gai ra tsang sikulu tsang tsang tsang ate ravirau gei te vitor bu mandar gei te ra vasi peuk morangai me van niu i rato. Ok geit te me nga mu mongoso i rato. A ba kamois du namai a du te me kare gai i peken ke dur sa niu ra geit te me kare gai i peken ke dur sa niu ra gei te vi ngan ba kamois. gei veve ria ba kamois a gei te sor peuk vano si ke gei sa vano si vovo ot te bon ana te panda sivovo a git ta vais kinda i ta- u. nikin git te deri mi bor ta ona simi reko a gai te ra kenda. gei ra kenda. gei suru. gei tsitsiria gei te vais paro peuk i vano. gei peuk peuk peuk ra peuk simi mate viru peuk a gei te me kuk ngan mi bor gei te ngania a ba mandar mene du te saun. do te ve tar ne dur. ba mandar be mo kavu neken i tambar. A du te kin sim ausik gei ter mo te gor simi ausik raa ra ra di somap ngan bu rima dur a gei te bor munangai gei murangai kinde ra et ta peuk peuk ra i marar a gei te bor me mo kakauk a. Misa te a gi te peuk puek peuk peuk peuk ra sembulengar a gei te ra van niu i sembulengar gei te ngaa niu i sembulengar gei ra muang matur en. bu mandar di te paipe. gei te tup tsoko tsokor te. gei te ang gei te bor vais morangai ken tongots. tongots vato gei te bor peukk na i koin gei te ra mogos i kone ra ra ra ra a gei te bor morangai. Ok geit te me mongos siravirau te gei te miting e gai bu mandar bu youth gei te miting gei miting miting miting miting ra a te kati twelve kilok gei te buruk gei te ra mamuange. pan sivovo bu manndar gei te ra tsang pan. tsang pan sim mandar mene. a gei tsang vato a gei te momorangai. nasi bua sia geit te me toka. mogos te bur i kone. stori ngan bu ppuk banga stori na vakale gai sim komuniti a mi kulau mane di te un di un di un di te sipak di te sipak ra a mi pait a buruk Bu mai mane te a mai mane ate tome mi mai mane ngan mi vatu. mi kovan a ok vasa te bu mandar mandar mane. A sikati bu mandar mane. di namai di me <noise> saun mogos di te bur pater suri lain mi pait i tenge bait, ok mi bait, ok mi pait ate mo mi hevi ate mo. ra ra mi langai bur gi te me kam in bure simi sait an. a bu mandar di te mogos nge pendora ian mang di te ne mii taim na me bung te. Ra bu mandar gei te plan gei te aut gai kin gei te ra naisi andor gei morongai mi lain di ta nga pait gi te bor bait tri o'clock moorangai gai te ves suai steret ami ve suai a mi crush te. wan wan mai ate paro se ia a mi pait ate buruk. ra ra. Bu mandar mene mi mandar mene ate tara mi mandar mane samo di te kin ta ai simi ausik. di ter mo te ia simi ausik ra ate ra kalai murangai. ate bor morangai peuk i marar. Ma are mo puk stori be mo u lalro pengan an. Ok bu mandar di ge kin di te ra variu di uta di te ra tar viso. vane bua. kin da. di te mogos di te anda ngana ba kopo do ta nga pait nai i pon ba tong. ba ton du anda ra ra ra ra rau ba kopo dor kor do te saun du te kor peuk kamb. do me kor mutu i kamb do kap bisi du tsok tamatir du te bor kambaut. Out du te sor kin kin kin kin dera bu mandar du te kar re ra ra aidi te ate bur van sim tong mane a bu mandar git ta kinda kinde uta. pilang nas nas te bure a gei tem bur mogos paip tember a mi deria te bur ba kapo te bur na ate bur karakaria ra gei te ra kapia ba saunu